Gumatia san yeti ka nyɔgɛ bun'ɛgela duma, ka ni fooge la ka zɛleŋa nyaŋɛ dikɛ paagɛ bun'ɛgela la ta'am dikɛ le'ese ka nuurin.